So intanet maaɗa jiffake, huwaata. A wawan mo'ina so a ndari woyayel ma ko kompiyutaayel maaɗa. Sey co'ita ɗe. To bo a amfira e ko wiyeete stalink ko route, sey ndaara ko yani ɗum. To a wawan sai mo'ina.